أول شي اختار فرشة تكون ناعمة أو متوسطة، لا تختارها ناشفة عشان لا تأذي أسنانك، كمان أختار معجون أسنان، تكون مكوناته طبيعية قدر الإمكان، يعني أحط نجطة صغيرة بس على الفرشة لا تكثر نجطة صغيرة كأنها كحبة فاصوليا، بعدين سوي دوائر لطيفة كده، أو لو حابب تكون إنك تسوي رايح جاي، خليك يجولون دجيجتين مثلا، و مثلا خليك مرة الصباح ومرة المسا.